Ubi ieng, ang gapman titot, ubi ang leba agosarmeng alangip maiam <hesitation> alangip ga ogomeng kakep me maon navup meba ogosarmeng ubiap meba maion teip ganam lakuan na mirie lakuap <hesitation> pialap ara ganam, meba maionang maset ma ubiap la ogomeng kakep iong gapman ga ba magosarmeng navup meba betmengt meba teip ba maionang maset mabuo. Tinan, agat la ime betieng ga betong irio kain paga gare gapman meba maionang teip na nap la ba maionang pat lugaut an gapman maun papot ma- papot ma navup, ma lugautmeng navup o kakepm o sikul <noise> na navup o <hesitation> ausikip ga na mirie pagap ara ganam la mame magosorbuong na pianam la bunama una. Pat gapan a bulugautong. Ubi <hesitation> ang gapman eba magosarang navup ga pagap meba nunang maset. Eba maisinmeng navup meba magosarmeng "ha" man kain pagap meba betieng kakep, eba magosarmeng navup meba, magosarmeng navup meba betieng kakep ga magomeng kakep irama pagap la ba "ha, ha, ha" bula gautmeng mirie pagap, gare, ba ogomeng kakep me un, ba magosarmeng ausikip buam, alangip buam ga sukalap buam, meba mela lop buam na skul, leba tatabuong ga ba bula na navuo lamagosarmeng me ba bula buarang marasin. leba buga magosarbuong nuguanala na navup mila pielap mila kakanim na taun meba obuluan alang wamura, mirie la mame mionama na marap pialap la Ba ibir buong na pirom me maun mena pialap buam, magosar magosarmeng <> marap meba tebuara tebuara <> ga bula bet beiong maset lakuan maiong. Ubi-ubi <> la "o" mame ogosarmeng me ma maionamaga ties eng merie maimai buan la maionama na luguan ila kani na paliman buang, magosarmeng pagap, ties meng ga magomeng mirie man kain agatip maiam, ga ba ogomeng kakep me tago akuan ga ba magosarmeng merio pagap meba maset bunang lakuan buong. Ubi maiong ara maset la mas agomeng maset me maun navup meba maet ila ilum kekep tie, meba magosarmeng mirie pagap meba bumumurum tago laurup na pagap la maset magosarmeng ga "man, man" ma miabuam na urio ties ula kena meba maset betmeng merie pagap na pialap buam ganam Gare tiro ga mitara mamarani, meba maset ubimeng ga maset magosarmeng ubiap maiam, ga mirie kan la buat pulamengbuat pulameng nasait na ubi la miara meba ma lagautmeng merio pagap ga ubi maiong be mela ga mela ties meng un eip, tatang ara naurup na pialap mila kapim ga maset mamelawa gare ubi maiong ga betieng gare tago gare tago meba magosarmeng tavugup meba betmeng maset pagap lakuan me nunamap ula muru maun teip. <hesitation>